أحب ألعب كره القدم أحب أمارسها مع صديقاتي إذا رحنا شاليه أو إستراحه فيها تنافس و حماس و دايما أستمتع بالتكتيك و تحريك الكره لما أكون في الملعب أحس بحريه و نشاط و أركظ و ألعب.